देखो सा हुकम में जिन-जिन कलाशैली ना जाना हा वा सालिया है। उदयपुर चित्रशैली। नाथद्वारा चित्रशैली। देवघर चित्रशैली। अणमा कई अलग-अलग प्रकार री शैलियाँ भी है जक्का की बूंदी चित्रशैली। कोटा चित्रशैली। जैसलमेर चित्रशैली। किशनगढ़ चित्रशैली। मारवाड़ चित्रशैली। मेवाड़ चित्रशैली। आवा कई भिन्न-भिन्न प्रकार की चित्रशैलीयां है।